කොරල්පර බොහෝ මුහුදු ජීවීන්ට ආහාර, නවාතැන් සහ ආරක්ෂාව සපයනවා. කොරල්පර, මාළු සහ අනෙක් ජීවීන්ට නිවහනක්. කොරල්පරවල මාළු, කකුළුවන් සහ අනෙක් සතුන්ට තම පැටවුන් <noise> ඇති දැඩි කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඒවා ආහාර ප්‍රභවයක්. බොහෝ මත්ස්‍යයන් සහ මුහුදු ජීවීන්, ඇල්ගී සහ කොරල් මත වැඩෙන කුඩා ජීවීන් අනුභව කරනවා. කොරල්පර ආරක්ෂාව සපයනවා. <hesitation> කොරල්පරය බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරලා කුඩා මාළු සහ ජීවීන් රළු ජලයෙන් ආරක්ෂා කරනවා.